أحب الموسيقى العربية التقليدية كثير، وخاصةً ألأق- الأغاني القديمة صوت الأغاني القديمة وألحانها العاطفية دائماً يأثر بية وياخذني في رحلة مع الذكريات، أستمتع بأعمال فنانين مثل أم كلثوم وعبدالحليم وفريد عبدالوهاب، هذه الموسيقى تضيف لمسة خاصة على أي لحظة من حياتي.